Yalla kule kese ɗe annasara woni e waddanai e ɗe bawi gollitirgo ɗe, fa beyden nafa meɗen beyda sillugo e welugo. E ɗu wawi latango ngan e wodi hande kulle kewɗe ta wawi fu e nder matontiroji zamanu ɗo nyandu latunogo a anndu a wawa waɗugo no fu a wawi, ndarugoɗum. ta ndari a yiyaino waɗirte, amma sai daga ɗun tawa ekkitake fa a wawi kuma ira jungirɗe kesi, ca'irɗe keyɗe latiɗi, ɗe goni ɗe be ngadda kese fanɗe kese. E wodi goɗɗe a nyo'antanta gare hite hubba, nyoaante gere ndiyam, fuɗɗa e wanjo ira ɗe ɗe fu ta golliraɗum an nde fofo a tawan a nanda e latiɗo sai to tenoy leɗɗe fa wari waɗai katane ɗuncontiri leɗɗe katane watti hite, bila fande churki a ɗa yifa nafa ka ɗon ka nanda e nafa mo'inaka to tawe hite a nyoantatante teggere wurto diyam e wodi komi e wodi.